<noise> Lakú xen juⱥⱥ’ra juyy <hesitation> juyy jmíi juyy kiera’ jnáá’’ jmóó kieta’ laku xen e nɇɇ e jmⱥ’ kó juó’ kú’n xí xa köö edxi kién la kú xen jan dsa i jmóo köö ‘ño kiee’ o jmóó köö ý kiee’ kú’n, jö e nɇɇ my jmá’ kó juó’ kú’n my gín my ka jmⱥⱥ’ ‘ñó kö’ <noise> laku xen jan dsa i juⱥ’ e e re jmⱥⱥ re ján mý nɇ my gín my jmóo kó juó’ kiee’ kú’n kí la’ bá re lɇ e tý í’ kiee’ jyn dsa i xi iää iⱥ ‘uú’ ráa’ jöba e xénáa’ jnáa’ i kiä kieerá’ tý í’ e lɇ la’ jötu la ku xen juⱥ’ juyy bee’ juyy gaa juyy mí jia’ jiama xa tý í’ e lɇ la’ mý guá’n ba jö jiama ree íí kiä’ kiee jnáa’ i nⱥⱥ’ kiée’ juyy píí’ juyy jé xa kie’ tý í’ e lɇ la’ jiama’ kuii e lɇ la’ tá’ ixen gá jé ‘uyy gá bíí jötu jnáá’ jö kiä kieráá’ e lɇ la’ e jmⱥⱥ’ rá’ kó juó’ kúú’ náá’ jɇɇ náá’ kü’ náá’ iä lⱥ iä nɇ jyn i dsóó’ jyn ta jmí’ re lɇ íí e dse dxi kién jan kú’ náá’ la nɇ’ jé dse lí re juⱥⱥ’ ra, e nɇ e jmⱥⱥrá’ jnáa’ dsa i nⱥⱥ kié’ juyy jmíi.